باش نصوك الدراجة النارية اولا كنركب عليها تنديرو واحد اليد على الفران و اليد الاخرى كنديرها على الفيتاز اللي كيزيد لينا بالسرعة و من بعد كندورو البلاصة ديال الفران حتى يديماري الموتور ر كنطالقو و كنخففو من السرعة شوية بالشوية عاد كنزيدو عن طريق نوركو على المقود التاني